Aloa, no sò guæi boña à nuâ into senso de velocitæ ò de fâ tanta distansa, anche se into mòddo che mi ciammo a-a naufraga ciù ò meno vaddo; do resto, restâ à galla o l'é un atro discorso, e quello penso de saveilo fâ, basta lasciâse portâ.